Ɗum wallay, ka ɗum waɗay ka raaraŋki, ɓillaaji inniraaɓe e ɓikko e yimɓe ɓe walaa cembe talaka en. Emotions, so ɗum mari emotions laatoto to ɗum waɗay loofere ɗum, ɗum gomnati, ɗum raarana yi, yimɓe ɓe cembiɗa.